साकाहरी भूचन बनूना काले। संतुलित बनूना काले, यही दाल चे, सबजी चे, चावल चे, वुलाब जामन चे, रबडी चे, पूरी चे, सबजी चे, खम्मन चे, राइथो चे, जलेविगी चे, इमर्ती चे। दईबड़ा चे, आरूप चावल चे, गस मलै चे, मलै कुप चे, अपना भूजन रखती ताकि सुध्ध साकारी खायी सकें। अलू बड़ा भी खाओ, मिल्ची भी खाई लेओ, मोहा भी खाई लेओ, रस मलै भी खाई लेओ, तमाम सुध्ध साकारी खाना कर रहें।